<hesitation> نعمل إيه الوقتي؟ نتصل بقى على أحمد مشوفتوش من زمان، أسأل عليه وندردش شوية كده، يمكن نتقابل آخر الأسبوع.